أكبر حيوان شفته هو الحو-الحوت الازرق كنت في رحلة بحرية مع عيل-مع العائلة وفي <hesitation> أحد المناطق البحرية اللي كان فيها ال-الحيتان يعني وكده ،ظهرت قمة الحوت من الماء كنت مندهش ، إيش <hesitation> كل هذا الحجم كان رشيق ، كانت تجربة مدهشة، <hesitation> حسيت بسعادة كبيرة إني شفت أكبر حيوان علي وجهه الأرض وكانت هذه اللحظه من أجمل الذكريات اللي في حياتي يعني.